Azafady saroa abaneraha iahy ity magnatany homba iahy ty raha magna tany ka mety ho elaely iahy no any ko e fangatahako aminao da mba io gn'amboanay rô mba arahiray maso sao da angalarin'olo ao fa manadary ty alatr'amboa na vonin'olo etoa zao ke anao gne tavadraiko iamby an'azy.